We shi munje shuro ƙanma sheran shiƙ ƙelengƙu we shi yamba yijeno an muno sheran shiƙ ɗoi aƙaam shi ƙooƙo yambam ƙleng ƙui ɓang shikno ƙan foɗɗo shunano, ƙan we shinna wijii, ƙan shi minu dijin ƙan ne ƙan shiɓɓano tuƙu piira yambano shi munjemu sheran shik, ndang mundemu am gaƙ munƙeno moɗɗo ning chaƙƙa ti ƙuri, nmonnoi i jura, mummu ƙoomo, minun ndi chii ƙa sheran shiƙ minun ndu shun, shiƙmu sherani minu pambuƙo ti yamba.